اني افضل انه اروح رحلة مع صديقاتي اكثر مما انه ويه زوجي لان اتونس اكثر يعني ويه البنات انطلق اكثر مو مثل ويه زوجي يهني الا شوية اتقيد ولازم اداريه مو مثل ويه صديقاتي كلمن يداري نفسها وكلمن ينجاز بنفسه وهي لمة الصديقات احلى